الكتب اللي نجراها خلال العام ما نعرفش صح، عادة أنى نكون جارية خمسطعشر كتاب في السنة يعني، اه وما لو تقريبيا لحدت حياتي كلها تقريبا جريت ميتين كتاب، نحب جراية الكتب صراحة وعندي شغف في جرايتهم.